भूजन पकावे के कईयां तरीका हो गई चे? जैसे की भून के, उबाल के, तल के, या की मतलब भूज के, बेकिंग कर के, और भाफ में पकागे। जया <hesitation> अलग अलग जगफ़ पर, अलग अलग तरीका से भूजन पकावे जाएचे। भूने में चना, लाई, मतर, हरा चना, हरा भूटा, आलू, सकर, कंद वे गरर के इसब चीज के भून के आसानी से खाल जाएचे। जेकरा से इसब के सवाद बढ़ जाएचे। और <hesitation> भूजन में तेल और घी इसब डाल के भी पकावे तले से, उसब भी सवाद बढ़ जाएचे।